La diferensa dël cibo biologich a cul non biologich al e che ël cibo biologich a ven pa tratà cun ënt ël camp cun dë pesticidi o dë dizerbant o sta coze si mentre cul non biologich al e tratà